نعم دراسة التاريخ تعتبر مهمة جدًا وعندها فوائد عديدة منها أولًا فهم الماضي <hesitation> يساعدنا إن نفهم الأحداث التي شكلت العالم كما نشاهده نحن وأن نتعلم من أخطاء الماضي ونطور تفكيرنا <hesitation> النقدي، وكمان بيساعد في تعزيز الهوية الثقافية ،وإلهام العمل من أجل التغيير، الحجج اللي ضده عدم الفائدة العلمية.